Dej të lipia un consigliu mbi një shurbes çë për mua ë importanti, gjegjëm mua, ma na u kat i bie me kitarrën të diel, më kunvinir të kem sempri kordët di ricambiu o… o mënd rri tranquillu se ngë këputen?